हमरा सबह जियके बाण्हके दहिया रस्गर बनावके दुख बिमारी नाही परके भात मतुरे खाके नाही हतइ । हमरा दोसर तिसर चिजु बिजु खाके फेरी हमरा जिए पर्लाई । दुख बिमारी हैने हखे पर्लाई । ओसने कके हमरा यापन दहिया रस्गर फेरी बनवे परलाई । उहे कहाँलक हमार फल सबह फेरी बणइ । उ फलवक नाउ सबह मुइ कहे जाए बणही जुन बणइ उ फलवक यापन यापन नाउ । ओसने कके कुनुहु हमार फलवा जणवमा फर्साइ त कुनुहु गरमावमा । कुनुहु जबण जबण हसै त कुनुहु झिनके सबह हसइ । ओकरहिमा याम्, कटहर्, रुखि, स्याउ, सम्त्वोरा एङ्गुरु, चिलारु, एलाईचि, सिताफल्, भेम्हला, मुस्लेणि, तुती याको याको याको फेरी बणइ ।